வெப்பமூட்டும் கூறுகள் எனப்படும் மெல்லிய கம்பிகளை சூடாக்க மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தி டோஸ்டர் வேலை செய்கிறது. நீங்கள் நெம்புகோலை கீழே அழுத்தும்போது, இந்த கம்பிகள் வழியாக மின்சாரம் பாய்கிறது, இதனால் அவை மிகவும் சூடாகவும் சிவப்பு நிறமாகவும் இருக்கும். இந்த வெப்பம் ரொட்டியை சமைக்கிறது அல்லது பழுப்பு நிறமாக்குகிறது. உள்ளே, ஒரு டைமர் அல்லது சென்சார் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பிறகு அல்லது ரொட்டியை. வறுக்கும்போது.சூடாக்குவதை நிறுத்துகிறது, மேலும் டோஸ்டர் ரொட்டியை மேலே உயர்த்தும். இது உங்கள் உணவை விரைவாக வறுக்கும் ஒரு மினி அடுப்பு போன்றது!